नार्वे को इतिहास भी घणो रोचक छे। प्राचीन समय में येस देश का वाइकिंग सभ्यता को गड रख्यो, जहां का युद्ध और नाविक यूरोप और बाकी दुनिया, दुनिया में यात्रा का आक्रमण होता था। बाद में थरटीन नाइन्टी सेवन में डेनमार्क और सवीज <hesitation> ई यू यूनियन का हिस्सों बन गयो था। फिर अट्ठारह सौ चौदह में डेनमार्क अलग होई गयो थो। <hesitation>